Gɔŋɔ zamesegɔ tari suŋeri mɛ zo'e zo'e bo'ora tɔ tu so'olum wa puan. <hesitation> fu san bisera gɔŋɔ zamesegɔ suŋeri ti tu tana tumiŋa tara, gu'ura tu miŋa ba'asi puan gee basera ti tu mini pikera ti tu tara asaala giilɛ. Bala zo'e zo'e mi tara la zaberɛ wa'ana dee gɔŋɔ wa'ana wa basɛ ti nɛra woo bɔkɛ yeti, nɛra woo la iŋɛ n it I seem vɔna. So, ŋwana basɛ ti pupeelum bɔna tu so'olum puan yɛsera wuu gɔŋɔ zamesegɔ n wa'am la zuo. So, ma zi'an dee ma wa yeti gɔŋɔ zamesegɔ suŋɛ tu mi suŋa suŋa ti so'olum duma wa na suŋa suŋa.